<noise> Feere feere, e woodi pasta bana makaroni, e woodi kuuje bana spaghetti, e woodi pastaaji luttuɗi ɗuuɗɗi ko ɗume feere mum.